हाँ मेते जु ची बेकिंग मा दिलचस्पी ची लेकिन मेते केक अर कूकीज अभी बड़ोंड नी औंदा मै युते बडोड़ सीखंड चांदू छों ताकि मैं ख़ास मोकु पर खुद अपरा घोर मु केक अर कुकी बैंड सकू अर सब ते खवे सकू।